וויזוי מ'מאכט יאגא. מ'זעצט זיך אראפ- מ'ליי- <hesitation> מ'נעמט א- מ'לייגט אויס א ספעציעלע זאך אויף די ערד, וואס מ'קען זיין אויף, און נאכדעם לייגט מען זיך אראפ, און מ'טוט יאגא זאכן אזויווי זיך אויסצוציען, אויסציען די פיס איין אויף א מאל א- און נאכדעם <hesitation> האלט מען די קערפער און טוהן געוויסע זאכן וואס יאגא איז.